أكيد أتحدث باللغات الأچنبية أفضل، لأنه بتفتحلى ال-البوابة للتعامل مع كل الناس في كافة أنحاء ال-الحياة في كافة مناحي الدول، ولكن حيوانات ما أدرى <hesitation> فهمت مثلا ال-النباحة الكلاب أيش أستفدت يعنى وش-وش ال-وش ال-الفائدة اللى-اللى أخذتها أكيد الثانية هذى ليها-ليها سلبيات، مثلا بفقد هويتى اللغوية صعوبة في التعلم سوء الفهم الثقافي أشياء كثيرة لكن أنا أفضل هذا الإختيار الصراحة.